و لكن لما جربه شخص, اكتشف انو الباب يفتح الى عوالم مختلفة، بدا هذا الشخص بأستكشاف هاي العوالم لحد ما اكتشف انو المفتاح ما يفتح الأبواب بس ولكن يفتح ايضا امكانيات جديدة داخل نفسه.